Ny sakafo dia mitondra hery ho an'ny vatana, ary ihany koa ny sakafo no ampiasain'ny vatana am- avadiny ho lasa hery fiarovana ho atsika. Ny sakafo ihany koa no miaro ny vatana amin'ny karazana aretina ary manampy ny vatana hiverina amin'ny fahasalamana raha toa ka marary.